Nii mu lanni ka gnii bhuude nnhaar, mu gnanghta thuu koodu buughma. Mu la tiické nii tookh la mu lanni, mu la kanré tookh, woo ni mu laa toyi foo dan, mu-la-mu gnanghta kanra nthiab, dii kuusuma, dii ndéélema, dii iyongu imaatéye. Ka ringii ruundu dii azéyitima. Ka ruundu buude nnhaar, mbiri moo kane mu naaja dii yicki koodu ntuuni, fiinangh iruundu muuju nnhaar mbiri nringi gnii. Ghune nféé mu la tiicka tookhma; ka kanré nthiabma, azéyiti, kuusuma, dii ndéélema ka ringi ruundu buude nangh kanane mbiri mu ringi nhaaja. Nii tuu nkuutuma, nkuutuma ghune ni muu kanré tookhma nkuuntuma, ghune ngoo yicktarnani dii maale kane dii iyongu maati. Ngoo yicktarnani. Nii mu tuu nkuutu kanré tookh, mu gnanghta ka kanré dan maale, dii iyongu imaati: azéyitima, nthiabma, kuusuma, ndéélema. Ghuna mbhééké mbangh, nii mu yicki tookune, tookune na iféé kaaru, tookune iféé kaaru. Tookunema, mbangh suumma ndaada. Nii mu tuu nkuutu kanra tookh Kasa kanra maale dii azéyiti, dii iyongu imaati. Tookh-suungh- suunghma ndaadé mbangh, ghuna mbhiika. I- isaani iwoo- iféé- isi-roog yicktarnani. Isaane doodane kane, idéé- isi- nsaane doode-ngo yicktarnani. Idéé-nsaane doode-sééghine-ndéé nséédine, ndéé nthiuugatu. Ghuna mbhiiké nroog féé-nroog tééka. Fiinangh adéé-adéé ringi kanra buugama, adéé ringi kanra tookh-tookunema.